Ca pecaam a majde ʉn jalʉŋ hʉga ye tiempu ʉ ʉ yʉji ye sawa ye wayay e peca tiempu majde tujanʉmpa ʉn hizʉp+ynucʉ todavia ʉchi que majde tujanʉmpa ʉn cʉtzampa de hace veinti cinco añu este para jʉsjʉ por semana por semana por quince dia tujanʉmpa te te pak tʉgay te este te tzʉcʉ nʉʉ tuŋ tep cuando tujanʉmpa tep mero shinishinaypa ca peca tiempu tumʉ por lo que este teji montaña regular itʉ yampa nitʉnwacʉnʉjʉ tantu te nʉʉ aŋ aca te wʉti cʉtzʉc tʉgay y pʉj tujanʉmpa regular te peca tiempu pʉn este tiene que por ejemplo desde mes de septiembre de septiembre hasta diciembre hasta todavia eneru febreru cap wayay yeg pues este cambiachʉcʉ te tiempu ca peca tiempu porque teji majde cuidadu teji este te gente tʉgay cʉgeŋhʉyshucpa wa wat como quiera cʉwʉ tzʉcsucpa itʉ y pues teji este tʉn te tiempu cuando yʉsanʉmpa te jama aŋsʉŋ otro modo te te este tʉpa itʉ te jama poco tey achʉ pʉn hʉy sentichʉcjaypa itʉ majde majde wayay que Que tʉpa ʉ te jama achʉ este poco tʉn sentichʉcpa itʉ pero yei por lo que ye tiempu de tʉdʉjʉ ni tantu pʉj yʉji y ni yʉquijʉ este te avion shininʉ pʉñʉji tʉn poco tʉn matʉŋpa itʉ yei pues todo capʉ este nama tʉgay que tʉni hʉy nama ajpa ye tʉn naturaleza pues ya este minʉ hʉy bajachʉcʉ te cʉchʉc tʉgay wat casi wa sucuc chiʉam wa sawa tzʉcaam como ca peca tiempu yeg te wayay pues pʉcʉam pʉcʉam te wayay te tuj poco yeg como te tiempu cuando te jama win wacpa de de mes de marzu abril mayu juniu hasta agosto te jama te calor y ni yeg ni quem nʉmʉ tuj tiempu jʉʉ te tuj tiempu ya te tuj por por tiempu por dia por horastaam wat como ca peca tiempu por lo que pi pʉwajwʉ te pues te cʉchʉc tʉgay te montaña todo te este chumachʉcpapʉ tʉgay tep este yamaam pi pʉcʉam Y pues yeg asi casi yamaam wayay como ca como ca peca tiempu yeg wan hizam te gente tʉgay que casi te tʉpʉg camisa hʉy tʉgʉjpapʉ pi pʉcʉam porque pi poco wayay tzʉcpaam ye ye dia ʉ te tzuji casi este por lo que ʉ nʉmam pasadu tʉn este tʉn nitʉnwacaam te montaña te nama este wʉti cʉchʉc tʉgay piues pi poco te te wayay casi majde tʉpanʉmpaam majde wa min pʉmʉtʉaam y majde con el tiempu shi ya tʉn aŋitʉ capʉ cuidadu pues este yei pues ya masde te une tʉgay hʉy sentichʉcpaam te te tʉpa